ଏକ ଭୌଂଗା କଵାଟ <hesitation> କୋ ତାଲା ଦୋରା କିପପରୀ ହାବେ ଠୀକ କରା ଜାଈ ପାରେ, ତହାଂ ଉଲ୍ଲେ କୋ କରୂଂଦୁ। ଭୌଂଗା କଵାଟ, ଭୌଂଗା କଵାଟ କୋ <hesitation> ହମେଂ କିପପରୀ ହାବେ ତାଲା ଦୋରା ଠୀକ କରୀ ପାରେ, ତହାଂ ଵିଶ୍ରେ ରସ୍ନୋରେ ପହୁଚରା ଜାଈଛୀ। ଭୌଂଗା କଵାଟ, ଭୌଂଗା କଵାଟ କୋ ତାଲା ଦୋରା କିପରୀ ହାବେ ଠୀକ କରୀ ପାରେ, ତହାଂ ଉଲ୍ଲେ କୋ କରୂଂଦୁ।